Oime tivae, juu vae, ikirauvae... jaeramiñovi kuaguireta oime soo jouvae, jare neseño jou vae, mitareta ipuereko jaereta yaeta supe criollo jare oimevi siamese.